Ca sheetec qataq sachegoxotaguelo naua iogo qomye hua'auñi so'onataxan qataq ra mashe huo'o aca aiom nache seshenaxana ca iogo

Qa ñaqahuo yi qanalhua ayem seviralec yim iyi yapee nache ayem yapaxaguenec da yapaxaguenec iaraxanac ajaa yim iyi qanalhua nache huo na qorañiguishec qac enam qorañiguishec hualoq .

Aja' nache eetec ñiuoteeta na iuorhuapi ye ima'

Yem iañoqo' Chaco maiche ima' iañoqo' qaq ram la'aqtaxanaxac som eso iqueroxonecpi iaxattac naxa som hua'auchiguiñi nasotaxac qo lasote qo nasote io'ottac na qom qataq hu'o ana lvique huo'o na lalamaqte lvique qaq nagui ishet ra qaiaxana ra nvique oonolec som eso lquet qataq huo'o asotai ico chiquenec nache so so qaivigaxana era ram lalamaxat na qompi nasotaxac qataq huo'o aso maiche lvique

Hua' nagui mashe sevidaxagueta ne'enaua na'axa'te mashe l'ena da i'axatta'aguet som qadquedoxonecpi hua'au de'eda naiajnec dalaxaic huetaigui na doqshepi qalaxayi iachaigui asa'aso l'enaxat inteligencia artificial qaq qomi' da seiaxanaxa asa'aso nache nachaso asom nam laiajnec nam shiiaxauapi iajnaxanaxaicpi qaq de'eda da qai'ogoxona naigui da huo'o naxa da onaxaic da ca shiiaxaua onaxaic cam eetapeguec qalaxaye nataq'en huo'o da lchec

Sa aiem saintonec chalcata ra saia naxa so nataren ca shigaxaua

Can aýem nsoqolec nache qalota ne'ena ñinaigaxauapi ñauochaxauapi saq ýit da saxau'a aca'aca ýachaxan ana'na nmejnapi nache ýotta'a't anam qaýachaxan na qaimeten huo'o ne'ena añaxaic qaýachaxan naxa nauec cam eca qaica ca l'añaxac nacheda da ico' ñitoueeta'ac nagui da ca cheta'ague sau'a nache sa'aalac

Aiem saxat ram chogoqta'ague ram era nam ena qarhuorhuapi can cheta'ague ra ñanaxahua'a ena sonaqtalec nagui alhua qomi' salamai' nache nquictauec nam nam enapi nsoxorpi huo'o na huaron huo'o na llalaqpi nache nagui qalota qomi' nquicapic nam ñaqpiolec qarhuarpi taq nam qarasoshecpi

Nam iota'at naiaanec ishet ra qaiachegoxotaigui que'eca onaxaic paxaguenataxanaxac ishet ra qaiachegoxotaigui ram que'eca nogotolec qo nsoqolec ra saishet ico iacona cam qauem ndotec ra napaxaguenaxac qataq nhuoteete' cam nahuochaxaua nnaigaxaua qataq ishet ra qaiachegoxotaigui na qauem que'eca nam ena iota'at naiaanecpi cha'aye huo'o na naqtaigui qauem nataqa'en ra ishet ra cam eca natenataxanaxac que'eca natennataxanaxac qauem cha'aye ishet ra huo'o cam talec cam eca l-lla shigaxaua que'eca qauem

Ayem naxa da huo'o ana iom huo'o ana seyotauoga lasheue ca aloq na yalaqpi

Da huo'o ñi ilotaique lo'onatac qainat negue't ca ýaýaten da i'ot

Aja' nam dalaxaqpi qarhuorohuapi yiataqta ayem qaihuoo' qaya da qaihiamagreta da u'nmitaxan na huetaa'

Ajá dam sa'amaqten na naÿajnec da huo'o ca onaxaic cam laÿajnec nache onaxaic da nachaxan itauan enuac da shenaqta qataq ÿachaxana cam laÿajnec taq'en na huetauga na n'onaxa huo'o na lanaxanqa' da itaunau'a nataq'en cha'aye huo'o dam laÿajnec da enauac de'eda eetapeguec nache ishet da ÿachaxana enauac na shiÿaxauapi

Nam qom llalaqpi aiem ñetoxoteaq aiem calye ieneguetoleq caica ca yoqchigue lasaxantaqpi caica na lashiaxanteq ndoteq da naxa huoo da lapota ñaqpioleq che dacia mayepi nache huoo da me da cam comichogue ichaxan eca iataqta acaheca nloxo da yacaic namaye huoo cometaque comi nacheca sactahague da nloxon

Yi 'ima' so'ottac na alhua cha'aye aýem alhua l'o qataq huo'o na laýpi no'onatac

Hua' ne'ena na'ashaxantacpi na'ashaxac nam qom llalaqpi som esopi hua'u saishet ra qalota na na'ashaxac qalaxaye huo'o asa'aso, huo'o asa'aso coliichigui alhua lapa nache ltaq qaiauot qalaxaye huo'o na lauaco, huo'o ana lauaco asa'aso coliiichigui alhua, alhua lapa. Qaq ra ratota nache ishet ra na'ashaxanta asa'aso qalaxaye huo'o se'eso qoipaq ico, ico pon nache que'eca ra'ashe nache qaiuaxangui qaiuaxanec asa'aso coliichigui alhua lapole nache huo'o re'era eco l-lamaxa sa'aso qaq asa'aso coliichigui alhua lapole nache ra iataqta huo'o ram era l-lamaxa asa'aso nache ca cam eca ravegaxan, aja' . Qalaxaye mashe ioxogue som eso na'ashaxac nagui nam qarhuo' qom mashe ico ioxogue aja'. Nagui ico ralaxaic nam na'ashaxantacpi qalaxaye chegaqaigui na roqshe, aja'.

Aja' so huee' esoua alaeq da dashe so nsoc lenaxat Diego nache nmasheguem ena argentina na shexauapi da cahialaqteleq nahie catac huoo se so l'lia enaam laciaxaq da caixana che lenaxat piololaxat cat so maye nmaceguem na uapiguiñalo da caiaxatexa caimeten da dashe ena sotaa' lenaxat argentina huee' so ñoxnataxanaca eso dalaxaiq lenaxat messi

Ra ihuennataxa asa'aso leguemaxai huetaigui enauac na laiaanec na shegaxauapi ishet ra qaionnataxana ra huo'o cam auqalanapec nache ishet ra am enapega, am ra'aqtaxanem nache am iasateguet ra aunat nache am iasateguet pasa' ra iahuo'o cam eca ra aunat nache am iasateguet asa'aso leguemaxaic le'enaxat google

Aja' huo’o o' aso nañiguishe demiaxae aso qaiatannanaxana na laue qaiamaxauaq qaiasaxañe ñe taxaqui da ivitega da nacham nache qaio'onataxana na lpaxa qaitaxangui som huec na soqnata nacje ego huesogui na soqnata naqaen huo'o ra latannanaxanaq asom nanguishe

Aiem ra senoxonec ñamaqtac nache saariñi soua iogo aso iamaxaso lairaxaic taq so ilomaxaqui lapagaxaic, era ra ñotaxac

Huo'o so ýale añaxaic qataq ño'oxonnatac l'enaxat Meguesoxoche nacheso so iuejlec nam lahuo' Qompi co'olloxochiyi qaq nagui da salegaxaguet na doqshe nache huo'o so ño'oxonnatac nataq'en l'enata San Martin nache da qaitaxaia somaye nache da qaiaxana nache ena'am da lta'a ana souaqtalec Argentina

Dam lañactaxanaxac ana nanguishepi qolloxochiyi ca ñaq ca huo'o can cam alhua nache i'ottac anam nanguishepi da sanaxañi nache sa ishet da choche qoyaxañi huo'o da ime da cam eca damaxaatac ilotague yim lanaxanqa' qataq ana yottap huohuepi da sa ishet da eco' yalauatañi aca'aca nanguishe

So nvigaxanaxac so ña'axaixaatega so cocho'oñic nacheso nvique oonolec lquet do'onaxaatac som huo'o so lvique nache enauac da qomi' ýachaxaategalo dam lviquenaxanaxac qaq huo'o da qad'aalaxa da qomi' ñaqpiolec